بالطبع ثمة فرق بين الثقه و الإيمان، الثقه هي أنك تكون متأكد من الشيء و لا شخص بناء على تجارب سابقه و لا معرفتك بيه يعني شي ملموس و عقلي، أما الإيمان فهو حاجه أعمق متعلق بالقلب و المشاعر و أحيانا يكون بعيد عن المنطق، و الإيمان يكون بعيد عن حاجات متقدرش تشوفها و لا تتحكم فيها و الثقه تكون أكثر.